أحب الموسيجى العربية، خاصة الطرب الأصيل؛ لأنه يحمل مشاعر وأحاسيس عميجة ، والشعر فيه يلمس الجلب، لما أسمع أغاني مثل أم كلثوم، أو أو أو عبد الحليم، أحس كأني في رحلة زمنية، الموسيقى تعطينا طاقة إيجابية وتخلينا نحس بكل لحظة.